لو كان بإمكانك تناول العشاء مع أي شخصية تاريخية، من تختار، ولماذا؟ أختار أجلس مع عمر بن الخطاب، لأنه رمز للعدل والحكمة ودي أسمع منه كيف كان يدير أمور الأمة بكل قوة وإنصاف وجوده بيعطيني دروس عظيمة في الحياة والقيادة والعدل